انڈونیشیا دا کھان پین بہت ہی مشہور اتے مصالحے توں پرے ہوندا ہے۔ انہاں دا کھان پین دی سنسکریتی بہت ہی وکری اتے رنگ برنگی ہن۔ ایتھے دے کھانے دنیا بھر وچ پرسِد ہن۔ اتے اینا وچ بہت ساری پرمپرک رسویاں اتے سوادشٹ <hesitation> پھل وی شامل ہن۔ انڈونیشیا وچ چاول، ماس اتے سمندری کھانے زیادہ تر پسند کیتے جاندے ہن۔ اے جنے جدا کھانے جنہاں دی انڈونیشیا وچ ایک خاص طور تے لوک پریئے ہن۔ انہاں داں <hesitation> اوہ ہن ناسی گورینگ جو اک تلیا ہویا چاول دا ڈش اتے ساتے۔ جو ماس یا مچھلی نوں مصالحے وچ رکھ کے سیکیا جاندا ہن۔